﻿अप्रैल को जो मिन्यो रेवे नि जो अंगरजी कैलेंडर का हिसाब से अपन देखा तो साल को चौथा महीना रेवे। मतलब जनवरी फरवरी मार्च के बाद अप्रैल आवे। ई मिन्या की सबसे खास बड़ी बात है अप्रैल फूल अप्रैल फूल डे। को ऐसा ही मजाक मस्ती का तोर प बेवकूफ बना बो। पर कई बार यो हानिकारक भी हो जावे। अप्रैल का महीना में जो आपने देखा एक खास दिन है 14 अप्रैल, 14 अप्रैल संविधान को निर्माण करबा हाला भीमराव जी उनको भी जन्म हो ई छो तो उनकी जयंती का रूप में भी अपने 14 अप्रैल अ मनावा। अर 18 अप्रैल का दन जो है विश्व विरासत दिवस मनाया तो यो अप्रैल गणि चिजा से संबंधित है। 22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस मनावा। <noise>